عندي حوالي اربع أزواج احذيه الوان مختلفه و عندي تلات قبعات شمس برضو الوان مختلفه و نضارتين معتادين في اي بيت اللي هما ابيض و اسود.